سترګې هم مختلف رنګونه لري. نسواري سترګې ډېرې عامې دي، خصوصاً په آسیا او افریقا کې. شنې او آبي سترګې په اروپا کې زیاتې لیدل کېږي. ځینې خلک خړ رنګې یا تور رنګې سترګې هم لري. یوه سترګه یو رنګ او بله بل رنګ هم لیدل شوې. د سترګو تقریباً له شپږ نه تر اوو پورې مختلف رنګونه شته.